Reinos unidos jaeko mopeti tetaguasu Europea, kuae teta oa metei eta saupopa mokoipa mokoipe erei arasa meteieta siupopa siu arasape, Escosia jare Inglaterra oñomomopeti reta Parlamentope jaema jokogui oa kua te Reino Unido de Gran Bretaña